طبعا الموضوع هيبقى ممل جدافهضطر ان انا احاول اعد العربيات اللي معدية قدامي او القطورات اللي معدية قدامي طبعا هيبقى مدة ثلاث ساعات كبيرة فممكن برضو أفتح الموبايل ألعب شوية ألعاب أحاول أتكلم مع حد جنبي اي جاجة ان هي تعدي الوقت يعني بس انا اغلب حاجة هعملها ان انا هلعب على الموبايل